भोजन ते सबसी बेहतरीन तरीका सी ग्रिल कन्ना का वास्ता सबसी सुरक्षित तरीका च कि आप अपनी ग्रिल से ते साफ करो साथ ही जु व्यक्ति भोजन पकोंणु या ग्रिल कन्नू च वू अपना हाथो ते साबुन बीस सेकंड तक धो।